هأتفرج على فيلم تاريخي، <hesitation> من الحاجات اللي هي بتبقى تلات ساعات وكده، <hesitation> بحب الأفلام الطويلة دي بحس إن هي مكتوبة كويس كقصة وسيناريو وتصوير، <hesitation> والتمثيل بتاعها بيبقى لطيف فحلوة.